Ọwẹ kochikapa nalọ nage alachi nmao, elohi, abọ nelọhi ọma, nalachi nmo kpẹn-ma alọ gla, alọ tuba okmu yọla, ole yọla ọma, ọchi eyeyeyeyeyeyeyi nobipunu a, age yoyi yọ, alo̱ yayaya nmipunu kpẹm, alọ tuba, alọchi ọma tuba kpem, aba yoyi tochi abaa, ayoyi yọ ọda alẹwa nochika oyipu ajẹ ọma, nachika chẹ lajẹ atuba, kajẹ a koge yọ ọda ẹhọ a, ayoyi yọ ayoyi yọ ayoyi tọbi, ayoyi yọ ọda alẹwa nmipunu, aba yọyi ọma ocho keyọyi tuwọ abọ ẹmẹma uklọ ẹhọ ọma, alẹhọ a hi a aba yọyi hẹhọ ọma ocho iyọ, ocho yọyi yọ a owodundachẹ nọje ohẹhọ kochikapa nya no, awọ no lijeyi awọ ga hẹhọ kochikapa nya, aba jo hehọ kochikapa no yọ nyapa, eko nochikapa noge yo̱, anyọyi lela nmolihi alela nmolihi ọma, ajẹ nega gla ya gaa, alochẹ ohẹhọ dọ ka, akwu chelọ, olọhi, aboyi họ oyoyi hi a, ayajẹ pijo alinyi biglọ alọdre oha bi bọ, oke lọhe oyọyihọ ayoyi koka, ayoyi tobije, ake yọ mẹmulami, oya kodo kunu kotẹho̱ a. Ọda nadoka koyi yọ họtu a ayọ mlamu ẹmẹmẹma, anu naga yọ abọ nageyiyọ ẹmẹma ọma, ayọ nmuleyikwu chọ non, yọ ka lodotọ aba yọyi lodo tọ a ọda du nadoka ge ya, odan ka lodo tọ ẹhọ ọma iga ya lọhi non, alodo tọ ẹhọ ayọyi tobiye ẹmẹmẹma chẹ age yọ eko molọhi kpen, akẹ alọhi ẹma aba-yọyi họ nya ndoka kochi kokwẹchẹ anun higbu kodan kochi ge kwẹchẹ naga likpo tajẹ, ochẹ lodeji ge butọchẹ ikpo, nke doka kodeyi ko butọchẹ ikpo nmanun, age yọ ga yo̱ ẹmẹma gan abo noyọyi yọ ẹmạma ọma gaa, oyi họ ayọyi họchi bonu nmanu, ọchi du le kwẹche akwoyi fu nmanu akwoyi totonu, age gadu no lehi ọda du ma nokwẹchẹ wọda noge junwahe nowọda noge junwalu ga ipu ẹhọ a, alọ kpoya bonu nmamu, ayọyi yọ ẹmẹmẹma bonu nmamu ọdadu nayi ya noge chẹ lẹhọ a ge tubije a ayọyi yọ, ayọyi yọ ayọyiyọ ayọyi tọwẹ tọ ẹmẹma, ayọyi biyọchẹ ọma aboyinu ta ipn ẹla ọka, ayọyi nwọ iye alẹwa, ọda alẹwa nochika oya eketrọ a kotubiye a ayọyi nwọ ayọyi dọ che oyọyi jọ, adọ ọda alẹwa ofa jọ no, <noise> ayọyi dọ ẹmẹma noyo̱yi jọ ọma ayọyi mọda alẹwa eyeyeyifu lọ, oda nochika oya kẹhọ ọma kotubiye a, ayọyi nwọ ayọyi ka lọ, oyọyi mọ nu abọyinu yọyi liijeui kunu du. Oyọyi liiyeyi aake yọyi yọ ẹmẹma, chẹ ẹhọ a yo̱yi ti, ẹhọ yoyi ti ege yọ ẹmẹmẹma, acholi ije hẹtrọ lọhi, awọ nowondu ẹhọ a nakla na nwọ ijeyi a oga jọ no bẹti o̱dan ka kla nayọyi nwọ, ẹhọ nayo̱yi họ ọwẹ noyi hi lọhi, họ ọwẹ nun jos nyọdẹ họ tọ noge yuklọ gam, họ ọwẹ nun ge nun ge ami abo̱yi ma nun ge lile nmanu, họ ọwẹ nun ge lije kuwọ gba gaọ nayi lile kuwọ lẹ nan aboyi iga lẹn naga li ano, ayọyi nwọ lẹa ayọyi kẹla alẹwa eyẹyeyilọ chẹ oyọyijọ egọma naba abe yihachi abe koka abe yẹhẹ abe moyeyi eyẹyeyi fu liyaa, chẹ anu aboyinu yọyi mọ oyọyi gbebla oko yẹs ẹhọ no yonya nọche a kun hi lanọ nya odo kunu tọ ọkwẹyi, n lọ tubiye lọ chẹ ayọyi ho̱ oyọyi to̱ biye, oyọyiya ọwẹ noge tubiye ọwẹ nẹhọ kelọ hi aga nyọ aka lodo tunkyẹ, alẹla gbo tọ ọwẹ nage nyọdẹhọ nya, abumge nyọdẹhọ kum nya lẹ, ẹ no ga ya gam-ma, ayọyi gbẹlanu ela ẹyẹyẹyi ọdadu kechẹ nya owijeyi aman ẹla ochikapa noyọnya, <hesitation> ochikapa iwọda nayi nganjẹ kpa nmajẹ, ii leya ẹ okon ya ẹ nẹ non, alochikapa nya ayọyi miyeyi ẹyẹyẹyifutọ, aga nyi alokpo tajẹ ẹmẹma, ayọyi likpo tayẹ gbogbogbogbogbogbo bu ẹ ka biyogba eyi gaje. Aya gbeeeeẹ nayi biyogba eyi gajẹ, alogba eyi bigajẹ, ogba ọmpa ayagbo gbogbogbogbo ichichi ẹ nayi biyogba ọnpa gayẹ a, ọmẹla mọ anya chidna ichida ẹ nayi likpo tayẹ a, alikpo tayẹ nya ẹmẹmẹmẹma nayi ya ja-a gbeko noyi gula kage nyi nya kayi likpo nya tayẹ ẹ kojẹ ula mọ eko iyẹ gbeee chihi, eko num kanya mọ aya ẹjẹ juwọ, ẹjẹ jọchẹ no hẹhọ abọyinu, aya gbogbogbo ẹjẹ jochẹ no hẹhọ abọyinu, aya gbogbogbo ẹjẹ ja ẹplẹpa, aya ẹjẹ be jọ ẹjẹ be jọchẹ noyi hẹhọ a anu nayi yọ ẹmẹma anu noge ya, ake kwọma iya ẹ ka gbo miyọchikapa nya tọ a, ayọyi miyọ tọ ẹmẹma, ayọyi miyọ to alọgba eyi mi, anyanjẹ ayajẹ ẹjẹ juwọ amleinyọ gbogbogbo aka nyanjẹ agbo miyọ ọgba ọha, ọgba ọha ọma amiyọ ẹmẹmẹme̱ma amiyọ, amiyọ lowu ehọ non, ọdan ka gbo miyọ lowu chọ oche leko iga ya fiyan, ọchẹ lọdẹhọ ọma iga ya eko na dokan, ayi yọ ẹmẹma oya kọ-ayi igbanọ no bipu achi nobabọ ke kpọ anunma, ayi yọ ẹmẹma inyọ ẹmẹma, alọ mi tọ age miyọ ogba eyẹyẹyẹ, ọgba eye yeye kunu nayi miyọ kle, miyọ tọ miyọ tọ alogba eyi mi gajẹ kpen, a knuche ogba oha ọgba ọha na chechọ ọma aka gbo miyọ kpọ, age miyọ ẹmẹmẹme̱ma akwogba ọha imi, ogba ọha ọma na ga mi ohi ejẹ gbo jọ awaiyajẹ. Amleyi nyọ yẹ ọdan ka biyenyi wehọ alengi gwa, ake menyin alemkpọ je alemkpo gwa, ake gbo mi kpo ami ẹmẹmẹma nalọma ni mẹ kpọ ake ka che chọ gba ọha, ọgba ọha ọma na kake mi a abe miyọ ẹmẹmẹma leya ja-a gbeko nayi mi, amochikapa nache ge ma nege dọ kii ochikapa owo̱da alaha nẹ oyẹmya no oyọha o! Nega la genya yenya boa ochikapa itotẹnon, owe kochikapa nwune ibiyon, abayi mowe kochikapa nayi yọ ẹmẹma bọ a, nocho yọyi tọ abọ mlanu anage miyọ, abayi miyọ ọma nakwoyi ya nakwoyi mi mẹ, ogba ka ga chajẹ orukelọ, aka gbo tayẹ klọ, tyẹ klọ ẹmẹmẹma abe taje klo̱, akwogba eyiwu, ọgba na mitọ, atọklo ja-a gbeko na kwoyi tajajẹ, aka kwogba ọhama, ake kwogba ohamu aka gbo tyẹ klo kpọ, akwoyi taklọ ja-a gbeko nalọ tagajẹ, aka kwogba ọhanu kpo, agbo tajẹ klọ kpọ ataklọ ja-a gbeko naji kwoyi ta gajẹ, aka lẹyi wogba ọha, atọklọ ẹmẹma, oya ka kwoyi ya kechọ koke le ye jila, ko kpọ eko bunun-ma, agbo tọklọ ẹmẹmẹma akwoyi taklọ aba na kwọma taklọ nayi yọ yuklọ a emema nayi yọ a, ẹjẹ be jọ abe nleyinyọ. Ọda alẹwa, ọdan kowachi tipunu, achi aman kochi kwicho ipunu noge junwalu lọ no ga yafiyam ma, akwupakwuk, alọchi henmanu henmanu kpem higbo kobobo matichikapa oge yan, ochikapa du nama koge tibobo age yano, anẹ, alichi kpo wubobu nmepunu kpem, ọchi oma nayi ikpo wẹyi nmipunu bonu ọma, oya ochẹ loxhikapa ọma ge yaga. Lọlọhi nagechọ, ake lọya kpem ọma nayi yọa ocho yọyi tọabọ ẹmẹmẹma nayi yọa alọchi kpohẹ nmipunu alọkpo nmipunu nẹ amọta binu noo, alọ kpo nmipunu keke alọ kpo bẹ kwu ogwu, ekwu ogwu ọm nakpọtu ọma, oge yọyi mẹmẹma oyọyijẹ oyọyije ayọyi nmachi tọ, achi duma wayi tọ agefọ eyeyej nene, achi kunu ege nmọ ukpaknu non, aboyabọ anu age fọ eyeye klekleklekle anu nage fọ achi tọ ipua, aba yọyi fọ achi ọma tọ ipu ẹmẹmẹma nayọyi ya ẹgẹ ọma noyo̱yi gọbu ga ẹmẹmẹma nayọyi teyitọ noyọyi ya ẹmẹma ayọge fọ ochia to fọ achi a tọ, fọ achia tọ, ja-a gbeko nokunu ya, ja a gbeko nokunu yai nachi a mẹ nman ake yọyi mọnitọ yo̱yi yọ ẹmẹmẹma jaa ayọyi leyi tọ yọyi yọ ẹmẹma jaa gbeko ọ gbeko noga kmu ipu, okwu nyila, kwu nyila ọma, swallow saliva ayọyi teyi tọ ayọyi yọ ẹmẹme̱ma jaa agbeko noyi ya oga kwu ipu iyọ okwu ipu iyọ ọma ake yọyi yọ ẹmẹmẹma jaa. A-a-a gbeko noknu nwula, okwu nwula, alọ họha lo chẹyi bọ, ochẹyi ọma nogbo chẹyi a, agbo cheyi ẹmẹmẹma, oyicheyi ọma oyọyi yọ ẹmẹmẹmẹma, ẹmẹma noge ya man, oge kpowu chọ no, obiyẹmẹma noyi chẹyi ọma, noyọyi ya ẹmẹma a ayọyi nọ yọyi teyi tọ ayọyi labọ tọ ayọyi jilọ, onyọ wa iyilọ, nyọ awa ijilọ, kamẹgẹ noyi ya lẹa, oke leyi chẹyi, nole cheyi ọma ọha le koje bọ oke gbo je a, eko ọm ayi gbanọ ge junwalu lọ nẹhi eko oje kum ọma aka wayi kilipu ehọ aọ agbo naye gbanọ, age yọyi nayigbanul nmipunu jaa gbeko no kwu nmo, okwu nmo ọma aka gbo cha, ocha ọma alọgọ bu chẹ age chọ ayichọ ọma alọ tuba egege nayi tọba age-ge ọma alọ fijẹ kpem urpo kunu a kwu kpo nmula nmochi kunu kpem lipa ọgọ, alikponu ọma kpo alọ towu pee, akmu biwọlẹ, aba kwu bi wọlẹ a, ale tehọ alẹfu che, efu na nyọ ga chẹ ọfu noge chelo g ya ga lẹfu a chẹ lọlọ. Lọhi alọ họha leko owọ owọ ọma aba lẹfu ache a agbo wọ kunu aba yọyi wọ kunu a, ayọyi ma kọda alẹwa ọda alẹwa Owọ ọma ge junwalu ga beti oden ka yọyi teyi tọ, alọ tobiye alọ wọ oge ya eke ko ga, owọ ọma akwọyi temkpọ gbọchi, alekpọ chọla emkpọ le họla yoo, akwọyi piya tipunu, akwọyi piyatipunu ọma akwoyi che hayi gbọchi, ọchechọche ẹplojẹhẹ ọma anyanjẹ aka lewo kikpachọla kọhọ kpi alọla a gwo, aba lola a gwo a, anyẹ uh uh uh uh alọla futọ akwemkpo tẹhi akwu cho akwu ọgla nmupu emkpo kẹnẹ nakpọ tọ kpem akwu tọ, akwu ẹkpa achaha kikeyi ọda ne hẹkpa achecha a akwu o̱yi na klikpẹyinu, akmu ọyo na klikpẹyi ikpẹyi ọma, oleya ya kpem ma aga lọ gwu nmabọ abn ga lọ gwu nmabọu a swallow saliva anye, aka lọ kpo nmọ ọma akwu ọyi kpo bẹchẹ, akwu ọyi kpo bẹchẹ a, ayọyi nugmu nmanu, mnlẹwu higbo nege junwalu lọ, aleyi kwọ ja gbeko nole nmo, ole nmo ọma aka lọ gwu nmẹchẹ, alọ gwu nmẹchẹa alọ hegeyi le keje neyi fiye, ẹgofiyẹ ọma nayi enjini gefijẹ a, alọ kwu bi gabọ elọfiyẹ ga alije gba luwa akwu biwọle, aba lwu biwole a, alọ towu kpem ẹ nayi kẹla ochọla le kulọdọ a, ẹga ochọla le a chẹ alọla gwo. Alẹfu kpo tọla lọla gwo kpem alemkpo tẹhi chola, ẹka ke họ a, ayi nyọ ilumagi, odeyi nehu tumato a age la, akọk alọ họdeyi lekọma abọ kpọ, alọ hodeyi le kalubacha kpọ alubasa ọma ake ila, ake lu, alọ tubiye, alọ chọla kafulẹyi alọ na kpem ọma akwanọ itehi chọla, alahubacha be aba lahubaso a bẹ a, alo kọkọ wu hajẹ mulodo kpo tọ, krefishi ọda alewa kpem, alọ wu alọ kpo hajẹ, eko nanọ a kwu họla nake kwoyi kwu piyatọ a, akwaluba ikpo to afuleyi, atuba gbo nmọla, chẹ akwu akọkọ mlotumato a ipiyatọ, akwu akọkọ mlotumato a ipiyatọ kpem ọma alọ nmọla nmọla nmọla nmola no le nmọ je lọlọhi akwu emkpo tọ, alemkpo tọ ọma alọma tọ. Alumagi nwula tọ alẹ benyi tọ, ọda nachika oyi tọ ko lọnyẹ kpernma alọ kpoto kpen, aka ubayi gbo nochikapa, alochikapa na kpenma, alọ wula nmenkpo emkpo nayi nọ a kwu wula nmamu, akwoyi piyatẹhi, eko na kwoyi piya tẹhia noleje, agbo gwọla tọ koje ẹmẹmẹma, oya kohi yọlanma, oyi je ẹmẹma, noleje kepern ọma, chẹ ạkwoyi hula, akwu ọyi hila, akwu oyi tili ẹ chẹ agbo kọ layi pọliwọ chẹ egbo le, anu wujelof neka nya alọ alọ nowowkornu idoma a alo̱ họ kochikapa kanọ ole, aano woyibo gehọ lujelof a, alọ noyiidon kogwuchekwo, a alọ họ kochikapa kanọ ole, ochikapa kanọ ole ọma alamọ tọ lo mnọla ọma alọhi, ayipogwuchekwo̱ doduma lọma eje ko ii ochikepa kano ole kikeyi nege hula anu oyọ, alọ hi ọma nalele eh anu yọbọa.